mu sutu be kada nan ni ki̱ ma nangu yinang yinang ki̱nin kume nge dinedu ki̱n ki̱ to bunu ka kanawe bunu kanan file ye. ka dakubu ka bede, ka ti̱re ka beda nubu ki̱ nwede a dumku be kada. ka bekada a le ki̱ dummade to nubu a yin ko ti̱kanchiye ki̱ fwedu we a bundu ka kanadu ka be te lo. ki̱ dume chitu yinang yinang a ne kanku be kada ki̱ daduda we be kade a ne kusi ka dan kume we dine ki̱n ki̱ bwala ka bwalaku kan bunu kwan. ki̱ to bunu ki̱ yun chiki̱ fweditu. wu robe cin, chiyintiyu kumu kwad se tumu a kuyan ki̱ yantiyu tumu ka kuyade ki̱ dan nubu kan dandumu mu kada a fiye ki̱ yikatu wuka bwale mu kada wuka bwale ki̱ yikatu wukane bale a ne kanku a dabu dum daku dine na kusi ki̱ ba tiki chabtu na chiyinti, wu tare kalta kalta ki̱ bwaladu ka kum dinedu ka nubu a ku ki̱nin kuko nge nubu ki̱ te ki̱n nu kin ki̱ ba chabtu kin kum dine ka nubu a ku ki̱nin kuko nge ka teki̱nu dine ki̱n ma nam ki̱ tama labiyu kanan file nge ki bwalde we ti̱kibitu ki̱ bete lo wuyo ka ta yibi ka a ya labe ki̱ tattunu ka a ya yibiyu ki̱ tabatunu we a lo nanchi ayo a yabu kusi wu ka swendu swe ka tun a kuya ka layu laye dine nubu a yabu ki̱n we wu tare labe, labiyu ki̱ bwalu ki̱nin kuko a ma yi kumo a la chi ki̱ lewe lo dinedu ka a be ki̱nin kuko nge nubu ka ku kin ka tadu. naye ku sudu nge kumu yamayadu ka kurfwanti swayi mwa yon ka chamme, ka mwa youn ba kwandale nge, ka ng yon tire nye labi kwan ka turedu. ka ng yo bi̱ram me labi ki̱ dadu ka wul lo ya ka leda a bwa ka ng yo kamburu ma swati ye kwan labi ki̱ karadu ti̱kabanitu kwan. chi a ne kuswi ka dan kum we ki̱ ma ka nagang kumu kwan we ti ti̱kabanitu ma ki̱n tu.